Jadi mulanan amoini penga pengaruh itari tubuh amsehat tatu koa am amoi itu terutama loi untuk untuk orang sisian sua sua amoilahuoi sua amoilahuoi lamoriloi malusia lamoriloi mailaheinam suasiam sehatkoa. Sehinggah kalo ita iyalin nipengaruh itari tubuam bisani jadi sehat bisani jadi kahati. Karna siani campura tati bahan bahan organik atau bahasa laharuma pupuk. Jadi ita musti malasuam sualeuloimainili, makan kelor, makan kartok, kurimahu loirumanila kalu suasiem niutitubuhansehati, tubuamkuati <hesitation> disuruh siam ita mai inianan ita harusi ihulaaka maerali rutaelirisua, iralimalahuti, iralikartok, iralikelor <hesitation> suasian i pengaruh itu bahan tau sehat pokonya kalo itae harap taeihuoiloi malusia lapulalaenam suasam sehatikoa kalu untuk mulamalela am tetap sehat alan seng talalu koa sali, pia samni pengaruhri tubuaam lebih tamba kuati pokonya amoini pengaruh pengaruh terbahadap ritubuam. Siam adalah <hesitation> susuaem <hesitation> kemudian <hesitation> ianamnuma harus loi lohita alalutupoiitinam kulkas amaile'e karna siani pengaruh itari rialem pengaruhri tubuam ni jadi kahati tubuam sehat koa. Jadi ita musti ialisa ijaga suamoisi karoro ianam musti karoro supaya itari tubuam sehat. Jadi yang jelasnya amoi nihula itari tubu sehatam suamoi itarililoilumaninam yaitu rut atau ruate ulakai mairuate relisua siam pupu asilului liakan lomai hama tati imalaka sibitotun suamalauti sua kaparia sam asilui iterua itelarem berarti siam sehat <hesitation> jutur sa bitai ula akanmasupaya irari mulaman seng lusiem kabawa koa iabisa koa.